विभिन्न प्रकार की शराब का स्वाद अलग-अलग होता है। शराब का स्वाद कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे उसकी सामग्री, उत्पाद की विधि और उसकी परिपक्वता। शराब के स्वाद में अंतर को मूल तत्वों से समझा जा सकता है। वाइन, वाइन के स्वाद में बहुत भिन्नताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए रेड वाइन में अक्सर फलों की मिठास, टेनिन और कभी-कभी मसालेदार या खट्टे स्वाद पाए जाते हैं। वहाँ व्हाइट वाइन में हल्का ताजगी, फलों या फूलों का स्वाद होता है। बीयर, बीयर का स्वाद उसकी माल्ट होप्स। और यीस्ट से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए लाइट बीयर में हल्का और ताजगी भरा स्वाद होता है।